لأ معرفاش القهوه الصراحه بتتعمل ازاي...مبحبهاش و مبشربها، بس بردوا الي اعرفه ان هي شوية ميه عليهم ملعقه قهوه معرمه وتقلب كويس وتستناه لغاية لما يفور بس ميفورش قوي يعني تقريبا نص فوره و تحط سكرك وبعديها تصب في فنجان... ودا تقريباً يعني الي اعرفه عن القهوة